Gny ifandraisan'ny voro samby voro koa zao reo mandeha mila hany igny, eo reo mitambatambatsy de mifiopioka am'izay reo lafa agnaty ala agny, igny zao karazany signalindreo igny fiofioka igny, mitambatsy am'izay reo plasy raiky eo.